Pues kuéꞌén ntuvi xe neé ne ntɨ́ꞌɨ ne ñaꞌa ñīni é ne intíkoo í dɨvɨ nadɨ̄kɨ́n ne nú neé niꞌi ñaꞌa o dékunu ntaꞌa ne ntɨɨ́ ñaꞌa kúnu ntaꞌanɨ porke mii kuēꞌén thi neé dɨvɨ nadɨ̄kɨ́ ne nánee dɨvɨ ntachi kuꞌu ján vi ntachi itá vi tsí nka kuꞌun kōꞌo adɨvɨ nadɨ̄kɨ́n ne kuetsí kuéꞌēn neé nadɨ̄kɨ́n nteꞌ ñu enteꞌñu ne nakantita kuéꞌe ne ne sīsí tuku viꞌi ñi ne mii kuēꞌén ti viꞌi xoō tuku né dene kuéꞌēn né dɨvɨdɨvɨ ñaꞌa kujá ne pues nɨ mi kuēꞌé tsi takávi kávi kán nteé mi kɨ̄ꞌɨn ña é kādá ntachi tuntun ján vi ñáꞌa te a avꞌ vií ja ne mi kuēꞌén jani kueꞌén thi ne kaꞌané nakaꞌán ña niꞌi moto ne tsí ña nákaxi ña tuntu vi ā veni e kuéꞌe ntu vi chɨé nɨ ñaꞌa īní ne néádɨkō vena tu kadɨvɨ ne ñaꞌa dvɨ ñuꞌu viꞌi án ntakaa ñadɨ̄ꞌɨ kueꞌntuvi che ne puēs ñáꞌa ñīni é ne ntíko kainī ña ñaꞌa í dɨvɨ dɨvɨ kuntu káká niꞌi ñaꞌa ne ñaꞌa kakan ne ña dokōꞌo cí kii ntá chi ñaꞌ viꞌī ne tukoo i kakán ne ña taka ɨɨn xúꞌūn ne pues kāda ii dɨvɨ kueꞌé ne ñáꞌa ata ñañé ñaꞌa ne kɨ́ꞌɨn nié mete ña kantío éné kɨ́ꞌɨn ña kɨ́ꞌɨn ña ni tīí chɨ é porke de īēꞌe dɨvɨn ñaꞌa ata ña né kākaꞌán ña cí kuēꞌén kuēꞌén ni tīi ján chi dɨvɨ xe eti sikāntioti oꞌo dukuvii ne ña pues ñaꞌa veꞌni ñaꞌaevi gācinga dɨ́kɨ va veꞌxí vꞌne kuétsi īó vií ja nee óꞌo kuéꞌēn ne dɨvɨ nántani dɨvɨ ño nántiu kunténi i ne í kueꞌen ne í kuii ñaꞌa á koo ntixin á ma neé ni ñaꞌa kaka naꞌá ne i kuēꞌen.